امكنا نحددو الى كان احد الاعمال الفنية جيد ام لا من خلال اننا نشوفو يعني الجوانب الاجابية ديال داك الفن او نشوفو واش الجوانب كتاتر على الافراد ولى على الاشخاص وعلى المجتمع بطريقة اللي هي اجابية